Ny fiasan'ny feo fanairan'ny bisikleta a de arakaraky ny karazan'ilay feo fanairana, misy zao lakolosy kely no <hesitation> feo fanairana de kitihana atositosika ilay <hesitation> ilay lakolosy de maneno, misy ihany koa ireo toy ny paompy ka paompinao ilay izy de maneno manaitra ny hafa.